نفسي بجد يهتمو بالفن أكتر ، بحس الفن من الحاجات اللي هي بتطلع مواهب الشباب أكتر سواء ف أي حاجة ف كل المجالات ، كل واحد هيطلع يقول اختراعات ويقول فن اللي هو بيقدمه بس بجد مش حابه الفن تجاه التمثيل و <hesitation> حلو التمثيل برضه لو كان كويس ، لكن في ناس بتيجي تمثل حاجات غبية وحاجات بتقلل من نمو العقل البشري اصلا ، ده مش حلو لكن في فنون تانية تحفة